Taalel taalel jannata booyel, Woodi bingel feere ni odon mari babi nyende odon joodi tan sei babi man fuddi wolwugo ovi haa babi adon wolwa na babi wee ehe midon wolwa mi wawi wolde ko ndei bo midon nana ko awiyata, Sei ovi toh mi hebi soobajo hande kan handi en tokka yewtugo onani beldum bebi manma nani beldum, Takala mulus,